Ny fomba fiasàn’ny fanatavànigna ragno zao, izy misy <hesitation> pro-produit zaigny ambany akào, ambaniny maromaro produit maromaro ambaniny akào. De igny aminjey zegny mitàna manintogno, ôhatra ragno avàran-tegna agnatiny akà, de aminje <hesitation> misesitry loto jiaby amin’i ragno i, de le madî aminje ambelny ambony akeo. De izaigny fô-mamgnà njeny fôgna izy fomba fiasagny i, magnadio ragno aminazy.